Horre ya'avindo horre te maanuunja kajndo io io horre nda'avi kukuanundo horrete nanakajndo kuditando in tiuli intiuli vuuxii in tiuli te aaa xi naani'indeéndo <hesitation> indeé ku'u ayii di'i jaxeekiixi da'aya te aaa chicadu ñii te la'andiute la'a te jiaate naaniindeé nika kude kodi inndiute nuni koode te aaa xinaani'inde'endo ndii toni jo io neeva'ando iia te axi naaniinde'endo.